Ere ýn lⱥ jmíi’ re lɇ e <hesitation> e re bóra köo tü bee’ jmíi’ re lɇ e ïï, jmíi’ re lɇ ela re ïï, jmíi’ re lɇ ela re gó jmíi’ re lɇ, eba e ‘nⱥ’ kié’ exin tü bee´jö ela nún e kú gó’ ejö nⱥ’ ere ɇ köö too bee’ lɇ dxáa’ jötu ‘nⱥ’ köö ‘mo ebótá’ kö’ ela nún e dse ïï ua’a’, la’ lɇ tü, la’ re lɇ tü, la’ re lɇ dse lí tü, tü exin tü bee’ jö, ejö juí kié’ ejö